<noise> um 以前我做小个我在第一校读书。后尾我中学是在二中读书。我们以前读书也很活泼啦，中学 um 后尾，我们去看戏 um

我在，我在学堂最suka 读历史。历史好像听故事一下，我suka。没了。

现在人说机会是说不需要选，不需要用大脑去选你按一下里面有东西就会出，所以每个人都不需要选，人做的东西按就有了

我会晓弹，吹口琴，因为口琴较好吹，你只一支尔。你能够吹一下，你能够呼，吹气，嘞吸气，嘞你能够运动你的，um um 心活动。

我不晓那样的东西，我不晓想要希望做什么，我只知希望自己好好读书，不晓想到什么这那的较深的东西，没，没，没这那去跑，去想。

我家的人讲 um 头次安全的故事，每个非常喜欢讲安全的老古早的故事。若是讲在中国还是讲咱砂朥越，每个非常喜欢讲安全的故事。

我们这样老的人，在我们那个从小个，也没什么东西好玩耍啦，会晓拿五粒 batu 跳 batu, 你啊那样的跳到头，这是我们做小个玩耍的东西。没咯

<silence> 我suka 在屋里。 <silence> 我不会讲。

小小个的 um 借的钱来做生意会好，帮助妇女有能力自内有钱好花，甭完了靠男人去做。

我非常欢喜做这布，做那个被啊，这样接一片一片，嘞留给孙，留给儿摊盖，有能力的剪花花的，有能力的剪四角四角的。

哦这阵完了每个每位都有政府那个做的人生儿，那个要人生儿的位处。嘞完了起头生有儿的时头都去检查。

um 我们以前做小个没这样东西 pun 不会。pun pun 不会啦。就会晓，只会晓说读书而已咯。读了以后出去做工赚钱咯，就这样 nia

我喜欢吹口琴，因为口琴会较容易吹。了能够帮助你，um 吹气，能够帮助你快快就会学到它的音不一样。A,B,C 的音。

<noise> 我 suka 超姜母丝，鸡肉炒姜母丝。了，不会煮什么菜啦。

老虎 um 跟狮。在动物园看到的。

。。。我，我的国家。没，没，天气，天气没什么变化啦。了没，起会，会较热。还是到尾会较寒。

我要，我有跟孩儿说我要去以色列看哪久久前耶稣釘十字架然后 古早的古迹的地方.

全部按时得走路 um，每次走路，你会帮助你脚不讲抽筋硬硬这样，你走多你脚就会觉得软软这样，嘞心会觉得活动较快。

在我的国家内这阵啊年年轻就有毒瘤，然后，这个毒瘤啊每个人都烦恼，做什怎样有毒瘤这么厉害，要啊怎样做 um 每个会健康不得到毒瘤。

最重要就是那样的车啦，有车就较方便呐，没了

在我们马来西亚这边头就是政府那个药房咯。

这阵的天气变天，因为 um 非常多树丛都砍去。变做天气非常热。了有时落雨的时头，不落雨它也落雨。嘞不是晴天它也晴天。所以就变做不一样去。

你觉得人那个 <silence> 机会要怎样在我们的每日生活中，好了。

我第一次有，有这样的，啊，手机哈，我就是看电话尔啦，我甭晓怎样用。

我最想要做什么工，pun不知了，不会讲了。

我烦恼科学内那个有人发明的毒的气，然后这个毒的嘞，会使到人吃下去人会，气中会死。

从我小汉，我就想，好好读书，读了后次能够好好去做工。

我从小汉怎样，怎样，怎样，怎样省钱，是头次小汉读书先生教我们，每个月赚两百块，你用掉百五块，五十块收起。就是这样。

um 我手机是每次能够跟朋友早起头讲，因为我不会压，我很怕那个有的给走掉去。我就是这样。

我 suka 煮的，因为煮的每个都够咯。

这样的，这样的东西我没，没去想到这样多。

我，就是自己，um 吃东西简简单单就好了。

这阵的本地的孩儿非常欢喜看那些那个人画的图，嘞下面头有讲的故事，所以孩儿非常 suka 听，非常 suka 看那故事。

我们兴化人自己过生日的时候一定有吃鸡腿一个鸡腿两个鸡蛋和长寿面 岁头吃长长

嘛有当然吃咯，好了，过头了。

。。。我希望自己身体可以自己吃什么都会对[um]自己会努力去做运动。[um]吃东西简简单单就好了。好了。

这阵不能驾车了，我没驾车了，我会晓，以前会晓驾 motorcycle, pun 会晓驾 um 车啦，tapi 这阵我没驾。

学堂内得常常 um 做那个运动，了叫每个学生齐参加普通内，是每个人有能力的齐帮忙，嘞齐沟，沟通。

我住的地方，这一层我住的地方是很好啦，空气很好，天气，um 有半时起落啦，有时很热啦，有时会冷啦。

我都甭会讲要怎么讲。。。这身份证是什么？。。。登记，passport，哦哦

希望，最大的希望是讲每个人得，每个人得合作，合作，每个人得做发展自的国家。甭想去相打。嘞，每天在那相骂来骂去，嫉妒来嫉妒去。

我不会讲那种东西怎么讲

<silence> 我不会想到这样的东西。

你老的一辈会跟青年人那边齐好好，好讲，嘞齐帮助，你做什么，年轻会，年轻的会尊敬你，嘞你也得尊敬年轻的人。

这东西我没去想，我 pun 甭晓。你自己回答。

我学话的是讲我小小个，我家是讲兴华话，嘞我乡村内全部是讲兴华话，所以是的我会晓讲兴华话较容易，会容易。嘞 <laughs> 看兴华话。

um 我，我一定得要用手机，um 没手机不能，啊，因为手机能够 tolong 做很多东西。um 我能够去 check 东西，um 能够用，回答电话，也能够 whatsapp, 能够 wechat

um 在我那个国家啊，创业会，会困苦，不，不什么，不什么困苦呃，就是要计划好势咯，要做什么都可以做的。没，没没讲，若讲懒惰，什么东西都不能做咯。um